Jo, binatang toma dunia ne fangare kalo to rasa ene loki ene foloi gena ge ega, gahimega si fangato waje je ega ge ene yo loki, ene yo faja, karna gatebe iho bato ene yo oyo, gatebe garamoi ma sone bato ene oyo, binatang ma sone ene yo oyo, a karna nege sehingga fangato to turus fangato to raka ene, rasa bada goyom, a nege, nege ega, fangato rasa ene faja